Crìu ca sta dumanna nun è curretta. Nun parramu di lu dirittu di vìviri unni ni piaci, ca putissi puru èssiri giustu, ma parramu di lu dirittu di èssiri nta na banna unni un paisi havi lu putiri di dicìdiri chiddu ca po stari e chiddu ca nun pò stari. Forsi un jornu sarrà pussìbili stari unni ni piaci e vìviri cu liggi diffirenti, comu ni pari a nuàutri. Comu accattari la liggi ca ni piaci, pagari li servizi ca ni piaci e vìviri ‘n paci senza fari mali a l’àutri.